Tele ya yɩrɩ wǝǝ, láa kaŋ lǝ otuciyǝ tuwǝ pɨ ya pɨ lée yee rɨ gɨŋrǝ rɨ fɛɛrɛ ciriciri wǝǝ oturu ŋle la ya yɨ láa nyɩŋ wɨ rɨ fɛɛwǝ lǝ wǝǝ le tini wǝ. Mɨŋ tɛrɛ kafɨra ya wɨ lá jɔ rɨ fɛɛrɛ kǝ́ e tini rɨ tele o turu ya wɨ láa kaŋ nɨ nyɨ ŋ mɨ yɩrɩ. Kɨto wɨ lǝ wɨ ri rɨ otukarɨyǝ lo tuu wɨ koonu we wɨ ya wɨ láa jɔ ǝ nyɨ ŋ mɨ yɩrɩ rɨ teleyǝ wɨ lǝ fɨ wɨ ŋ kaŋ lǝ otukarɨyǝ.